<hesitation> tiayá kui chin tinana dó, tiayá koa chin tinana koa, tiayá hu u un. ajo, tiayá ajo, ajan nrutejan ní.